मोगली जळ्मांक आलो तेड़ना काई करूनाक लागून ताचें। आवयी बापुई मरोँ गेली लहां मोगली कोलेांक मेलो आनी। ताणीं ताकां व्हड्ढो इल्लो ध म्होर्टरीं मोगली म्हणजे अपणाक। कोळच सोमतलो ताचे कोले आनी हेऱं राणांतलियां जानवारां। कोडें उळोंयक जालेलेंतो सगळाँचें मोगाचो आसलो। पण रानाँच फ्या गय शेरखा ताकां खावपाक सोर्टालो। म्होंटोच बीलो आनी बहरीरा ताचे जानवार ईक्कट ताका। राखून ताका माणसांचे आन्चयांत ढावणेंक सोर्थोत। मोगली माणसांचें मोडें आपलयें नोंयक जीवन्ति सूरू करता।